Karazagna tsironà gilasy mba haiko malôha zao: <hesitation> misy tsironà chocolat de misy koa tsironà voanjo de raha ôhatra zany kôa magnano parfum regny an-tegna de mahazo tsironà vanille, mahazo tsironà voanio, ery fraizy, fô ndraindraiky koa afaka afaka afangaro raha aby reo de mba mahazo tsirony hafahafa hely koa, maharegny sady maharegny sôkôlà anà ôhatra de sady maharegny voanjo sady mial- maharegny vanille koa, arakaraka.